La verdá es que los alicatis sonin cosa aparenti pa tenel en casa. Porque te puein avial una tupa d'eschangaúras delas que passan de continu: un grifu que pierdi augua, una citerna, un tubu dela bombona que pierdi gas i güeli, una cama que se muevi de más, una mesa que l'aigamus movíu de más,... Es que paquí ya sabis que semus probis assinque tenemus que condural las cosas i aviá-las nusotrus propius.